Raha fampiriman'entana feno mibosesika zany a dia: ny fomba hitako handaminana azy dia averina avalona tsirairay mihitsy de alamina tsara ny andaminana azy ao a, fa antonona io rehefa tena milamina tsara.